Tayilande won e nokkuuje ɗo jaata ɓiɓɓe aadama hen ardii warde e leydi ndii. Sabi ko annde widitittooɓe mbiɗitii koo njehi ton, njiyoyi yimɓe adiimeeɓe. <hesitation> Ɗun ana jeyaa e issa maɓɓe, istuwaar maɓɓe jonka.